<hesitation> Zaho zao ai <hesitation> in-droa isan'andro mandeha bus, donc ai <hesitation> mitovy hoe inem-polo isam-bolagna akeo, de <hesitation> frais ana bus ai eninjato ariary isak mandeha donc agnatina volan-draiky akeo <hesitation> eo ho eo aminà enina aligna ariary akeo leha laniko kaofa mandeha bus